אלא כאן באלאימכן דיאלי ניכון טאאר לללמדה יום אחד, כנדנ אנני ראדי נכ’תאר אלסקר, חית אלסקר כיטיר בסרעה בזאף ו ענדו וחד אלנצרה חדה כידר יישוף אלפריסה דיאלו מן מסافات בעידה, ו כדאלכ כיטיר עלא אירת’עפאת שאאהקה, ו ענדו אלחריה אלתאמה ו אהם חאגה מאכאיןש ענדו האדיק זחמה דיאל אלמארור פ אלסיר.